Nare vel nare chi rziunia gëckya th béw, béw ni nald ru ni te chi ni cue bxid gëckya chi, chi gutcha’h, chiloo gutcha tchi lo, chi-chi cue bxidy gëckya zthe zega tchi zalo gutcha chi rbe brxidy gëckya chiquei xila ni nú vez, champoo rni raba lani nii ni bdicka ruch nú, tiem gy’a purthe fá purte ruch nú tiem gy per ná bdica ni rni raba champoo ná ne ru danunú ruch nú ni, per siempre gyuñ ni gëcky nú binietch te chi cue teni mew gëcky nú, ze-ze zeniriuñ gëcky nú tchi chilo guch nú chilo chi gisiuñ nú sth tchi gied nigicka bga’i ni rni nu chi.